الطبج اللي بجدمه آ بيكون مزيج تراث والمستقبل كدا بسميه، آ هذا بيكون عبارة عن آآ نكهات المطبخ التقليدي مثل الكبسة أو-أو كبسة اللحم والمندي والكلام هذا، مع لمسة عصرية بعض المكونات التقديم ممكن أستخدم بعض التوابل مايونيز آآ صلصة معينة مثلا اللي اكتشفته مثلا في رحلتي مثلا كنت رحت اسبانيا مثلا مرة فممكن استورد من عندهم مثلا طعم أو نكهة أو شيء.